Re'e soq nak'ux re' buen je' han je' han suq nwila' nik'ux la pooch la nkiq'ar reh laa la chuchito <hesitation> la winaq nankiq'ar reh la puuch <hesitation> re' re' la re' soq nak'ux taqee' reh re' ree' re' han soq nwila' taqee' yahwur meer pan qatinimit yahwur xtz'uhka y mare'ta q'aq kik'am cha re' re' yah soiq nak'ux yahwur pan pan re' re' soq nwila' han